Kami na'an loaki sapi <hesitation> wo sapi tiin jia komunal rimae gami karna sapi tiin pa makan-makanan sera <hesitation> pe meya-meya dukut wo a seraminano dukut dukut nera tiin paweanla koasin - pe'non sera modoko a karna tu pawean nasin pawean nasin <hesitation> se a sapi tiin moauri karna jamakan dukut pemean-mean nasin hani tuyoy sapi tiin yosakami yosakami mangemo manuma sakami elokey sapi tiin oh <hesitation> ni pusna tiin gumoyang ni pusnati moyemo ni pusnati moyemo karnaca motaumo sopo'na doeng kami si moke sapi ha sacaipasang mowi turoda matundu-tundumo kanca Aimi aimopi nanaan ye sapi <hesitation> maupi ca-ca ca-ca <hesitation> aysopona sismekancia tan karna compona jadija malele-lele ma saca ma'kisewr wirituroda uh gerebuk na tu betey kumelang keu ngana mu roda akami sumakewirituroda wadina mu meneng jadi syah motauri mai supona taan sya-sya ewiasto u laeng tubadina moypi isyah sumu pasa sungena ka'fa syafe pa'u na'u nipusna anitu'u sapi tiin taan sya-sya sopona a leosri maisya kumenalrimai sopona ca karna ca papa kanen pawean asin